<hesitation> bo ipu'ua, itokopapita ori ii'aa oo'ore baire horiraapa. Baarii baire horiraapa uare iokaraba abariepa aitokobai Arawa. Hioko'i bai huku'ihe Arawa uka itokopapita to'etoe- hareepuhara oo'ore ooruuai. Hioko'i baari ua iokaraba abariepa aitokobai baarii hioko'i Rabaul. Bai huku'upa iokaa hioko'i iiboo, <hesitation> a uka itokopapita iroropa- haraaboroo, eipaareha, oo'ore bo husiro bai a itokopapita aga eapaapieu. Ioka bii'eehara, ta iokaraba bii'eehara aitoko. Uka arei husiro a ekeaupa oiraareha oo'ore ii'oo, ii'oo taun bai. Hioko'i bo eke'uaarei, pita riirii- haraaroo kubisi'a iisii, sa iisio oeke- haraau iiboo, hapita, uka roga'a o tahii eke- haraboroo haia uka o tabarii ebu- haraaboroo iiboo. Hapita a suaheetaa utaha'a ii'aa ua hokoebohara <hesitation> bo tabiri ua hokoebohara abi'ure iisii tahiro eke pitee. Uka are'ei tahiro a ekeaupa, a kukupita heuaabo ua aba'oeaa oo'ore bo ohopa ua'oeaa, uare aba, uare oe, uare aba'oepa oo'ore bo ohopa, o ua'oeaa korotaa. Haia heuaboo uoeaa ei reeto tahi'oo, o ua'oeaa aripu tabari. Ha ii boorii hitaka, a uka roga'a. Boikiro boo'ore aripu tahii, hapita ori ii'aa ua perea- haa'oero, ua hoko- hareeboroo oo'ore ua hoko- hareeboroo ku'uku'u basi'abai bisio kere'agaa'i, iisii- haa'iepee. Iisii- haa'iepee bisio opita'oeaa oo'ore bo husirori. Hioko'i bo eke'oaarei aru eapaa- hareea haia. Bo eapaa bisio suaheetaa. Ii'oo bisio pita oeaa oo'ore bo husi'opi iokaa, uu, auka itokopapita oira ai'o haabaa oo'ore bo korau haia oo'ore bara'opi envarament oiraarei oo'ore bo husi'opi, boikiro oo'ore bo atukara. Hioko'i eapaa- haaraaroo oiraba, haia baarii ua, uare to'eepupa oo'ore ooruai, ooruai. Ua bisio'oepa hitaka bisio tuusi, tuusi aripu haia bo tabeo, tuusi, tuusi ruuruuto'e. Tuusi ruuruuto'e a ebuaupa, a bisioepa bisio uare utuepupa oo'ore uaa, bo ua, oo'ore ooruai. Are bisio'oepa bisio areraeaa eipa'oo, ato'ehua oo'ore ooruai oirare ei tahiro'oo. Hioko'i oirareraauba, pita bisi'oepa babaa bisio, oira hioko'i tuusi husi ii'aa, uare, uare opa'oeaa oo'ore ooruai oiraba baiha, baiha ruuruuto'e. Hioko'i bisio'oepa roga'a bisio, bai baabaa ua'oeaa bo husi'ua iibaa, haia ua'oeaa ore ku'uku'ubasi'abai iibaa.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 Ua o ku'uku'uabohara oo'ore bisio pita ii'oo, ii husio uu ua'oeaa aga'ire oo'ore bo aripu. Bisio utaha'a o atukaraaba oo'ore bo kepai'ua, sa oira iroropaaboo oo'ore uare otoeupa aga'ire oo'ore uakee. Hioko'i riopa, riopa aba'uopa agaa oo'ore bo hukubuu, pita bisioepa bisio oru oira ii'oo, o husioarei raahara otoeu hori, ruuruuto'e'oepa oo'ore ooruai. Bairaahara ruuruuto'e'oepa oo'ore ooruai ua'oeaa aga'ire oo'ore bo aripu. Bisio utaha'a bisio bai hukuhaa'oepee booriha tari'a boorii bo ipuro'oobii, bo ipuro'oobi oo'ore baiha tari'aebaa eipa'oo, sa bisiohaa'ohe bisio a uka aripuia. Hapita oiraarei hioko'i bo keke'oa, aru eapaahreea oiraba ii'oo.